Catsueꞌ ñequio tyjecatsueꞌñê nnda̱a̱ na nntseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ joꞌ ꞌnaⁿ matjom xꞌiaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ mati cwiicheⁿ nnom quia na mꞌaaⁿ catsueꞌxquie ñequio catsueꞌndaa jom tijndeiꞌtinaꞌ nntseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ cantyja ꞌnaaⁿ ntseinaaⁿ ee jom chiuuwaa quia na cwityueeyoꞌ quia na mañejndoꞌyoꞌ oo cwii nnom na matjom catsueꞌndaa tijndeiꞌnaꞌ nntseiꞌno̱ⁿꞌ tsoñeeⁿ. Sa̱a̱ mati catsueꞌjndyo machꞌeⁿ cwenta joona maꞌmo̱o̱ⁿ na waa na jom macaⁿnaꞌ na nnoomꞌm joona joꞌ chii xeⁿ na nndyo cwii quiooꞌ xeⁿ na nndyo tsꞌaⁿ ndoꞌ na mꞌaⁿna jeꞌ majom matseicjeeñe na machꞌeⁿ cwenta ndoꞌ chiuuwaa na tijndeiꞌnaꞌ jeꞌ cwilaꞌno̱ⁿꞌna catsueꞌxquie ñequio catsueꞌjndyo na chiuuwaa na nndoꞌna ndana ee matjom na quiooꞌ joona cjeeti chiuuwaa na joona cwilꞌana aa na cwilaxuaana aa na cwilaneiiⁿꞌndyena oo aa waa cwii na jndeiꞌnaꞌ na chjooꞌ nꞌomna mati tquiooꞌ chiuuwaa na cwilꞌana chaꞌxjeⁿ na calueꞌ joona.